<noise> Mɛpɛ dɛ mɛkasa akɔ daakye ɔnam dɛ ɔno na ɔda m'enyim a ɔwɔ dɛ muhu dza ɔwɔ mu. Dza ɔwɔ m'ekyir ne dze ɔabɛsen kɔ mehu no mu dza ɔwɔ mu nyinara. Na mbom dza ɔda m'enyim no sɛ muhu na mereka no mu asɛm a ɔbɔboa me yie paa.